फ्यूजियन में समुद्र भोजन बास के अंकूर और मशुरूम। जैसी समागरी का इस्तेमाल करल जाएच्छे किंगहाई के। उतर पहचीम चीन के कंकिंगहाई प्रांत में होई म्योंगूर। और लोग और तीबती के विशेश प्रभाव छे कैटो नीज। चीन के आठ पाक सेलियोस में से सबसे मिठा चे और। पहचीम तालू के सबसे समान च जेन जिंग यांग। ताजा और मधूर स्वाद के लिए प्रसीद चे।